<hesitation> ga̱bi dabobi yi ga̱pe muop nɗe nɗa̱a̱n hankeli muop, muop a liit, a fuan, <hesitation> a pit nda̱ kaap muop nɗe ga̱bi a gurum tong ga̱ nda̱ nnn <hesitation> bi hanga̱ɗe ga̱pe nɗe bi ga̱bi aa muop nɗe bi muop, a pe nn a pe ga̱ ga̱me ama naan shin muop tong ga̱na ma̱ɗem nɗe nyil ma̱ɗem nɗe hanga̱ɗe, so nn ga̱pe da̱ bi muk ga̱pe ga̱nung anita̱ nnn anita̱ liit ga̱pe ni nɗe bi muk ni a ga̱nung kuma nƙong ga̱hok akwei Akwei ƙwom nda̱ fuan <hesitation> bi nn aa bi nƙong muop ga̱pe taɓa kat muop ga̱ soki ba, bi bi aa biƙa̱er tei ga̱pe naan shin, muop ga̱ aaa muop nɗe nɗa̱a̱n hankeli muop, so ama gurum dip ga̱pe ma muop nem ga̱bi aaa a pa̱ɗe muop ta̱ nɗa̱a̱n aaa nɗa̱a̱n shie muan tong ga̱na aas ma nɗe ga̱bi a gurum ama ni ga̱pue de ƙwal ba, ama tong ga̱na ni bi muk nlang tong shin bi yi bi ga̱ aan <hesitation> ya kamata ba, so hen ga̱ƙwal pe hen tong ƙwal ngam ba, la a de nƙwal hen tong muan dega̱ sa̱ntiem dega̱ mansion biƙa̱er ga̱pe men nni ngam gəpe muop ga̱ hankeli dega̱n shin bi ga̱bi gurum yi a kershe ƙwal na̱ ta̱. <hesitation>